Italia jaevi kua tëtä guasu mbaetɨ jërakua mbate iroɨ ete rako kuarupi, ëreï jae tëtä guasu jëräkua yaeva, oïmeko aipo ouvi arakuvo supereta